Ny fomba ampifanan- garoana voamaina betsaka kokoa amin'ny sakafo a de tsotra misy anesorana le sakafo ohatra zao oe esorina ny vary de soloina ilay tsaramaso na ilay voajobory mihitsy de manana laoka hafa enao de amin'izay mitombo kokoa ilay voamaina rehefa tsy misy vary.